Re ljiee ke kiau taui taui ruaja lajel ru biking taui ya naañ kun lanu ya bajau bata tu bi ya latsing y ya taui y lasily para que no nmeje ru xiking y bajau bisily y bijiy ya tajuay ya y tu bijiy ya tatujuly kase tatujuly nda ñkjiñki que nip peje kante y ya cuando taguajañ taui ya tatujuly ru baking y bijiy ya tauip ya taui nda nte xiljia y bijiy taguemp biu kampuy y biu npuy taguemp y mjau lasan mjau y biu kañki lalung njuande ke lae mjau bapuy ru ljie y taui y lasan lasan kute kuaju ast que lae kamay biu gandeus y ya ntuns gua skameje ru xchjue y tsakual biu ñkie kante pake lae druun y ru xchjue ndu njuande lame pik xja para que nmet ru gandeus y nip laxuejent y ya kuandu taue mjau ndruun ru xchjue taue biu gandeus ya mjau ya lakalp nda saljau kun xipia saljau bijiy taguan kute kuajau ya laits y ya taui tatujuly biu nju ya y biu nju ni mjau katujul y lakal biu kampuy.